हामरना सब से बेसी खाना मे मनपरैया मसभात कोवि उलाई के तरकारी आ उलाई के भुजिया बारी निमान लागैया खायाक खा लिक्षी न बारी आनदा आइया पेट व्यर जाइया बारी निमन से |.